हमारे पास विभिन्न प्रकार की चाबियाँ होत हैं जो विभिन्न उपयोगों के लिए होत हैं। या प्रमुख चाबियों की सूची दी जात है। घर की चाबी यह चाबी मेरे घर के दरवाजे को खोलने के लिए होत है। इसमें अक्सर मुख्य दरवाजे गेट या अन्य किसी कमरे की चाबी शामिल करी जात है। कार की चाबी यह चाबी मेरी कार को स्टार्ट करने उसे लॉक अनलॉक करने के लिए उपयोग करी जात है। लॉकर की चाबी यह चाबी मेरी व्यक्तिगत सामान को रखने वाले लॉकर या अलमारी के लिए होती है। जैसी सेक्योरिटी बॉक्स सा बेल्ट में उपयोग करी जात है। चाबी की महत्वता कई अन्य अन्य जगह पर उपयोग करी जात । जैसे दरवाजे की चाबी यह चाबी किसी भारी दरवाजे जैसे ऑफिस या स्टोर के लिए उपयोग की जात है। सुरक्षित चाबी यह चाबी उन स्थानों के लिए होत है। जो अधिक सुरक्षा सुरक्षित होत हैं जैसे सेफ डिपॉजिट बॉक्स या बेडरूम।